Ngÿÿ júu mⱥ jí jnaa, e fá’ e ‘náá’ fí kié’ jlí e jiaa dxí dsa, jjý e uɇɇ xÿ’ dxí dsa, e tä dxá dxó dxí jan mý, bii ga jna mý ikuⱥⱥ dxí la ku mý i kuⱥⱥ dxí’ ‘ nⱥ’ e uɇɇ ba re kó’ re jmⱥⱥ dxí kiä’ jlý, ki tää’ bíí ba xÿ’ ejö ba jö dse uɇɇ xÿ’, jö ba jö e ma re dxi uɇɇ xÿ’ enɇɇ ‘ñóo tá’ jmíi’ ki+é’ re lɇ jö kie’ lña bi ‘nⱥ’ ba jlí e re kóó’ra e re tá re náá dxó jná mý ro’ i la kú dsóo jö kie’ ‘ nⱥ’ xÿ’ ba kié’, xÿ’ tii ba kí jö ba xa jlí jö to tá’ jö jö ba e <hesitation> e jmⱥⱥ e dse li wíi’ dxí dsa e la dse náá dxó dxí dsa e kiela’ e nɇɇ la ku jyn dsóo i la kú kää jé tǿǿ’ tá’ dxí dsa bii ba ‘nⱥ’ jlý kö’ xiro a exa jlý a jia’ re lí fó’ e re tǿǿ tá’ dxí dsa.